<hesitation> vityin kuakichaꞌa‑yo chiꞌi yoo eneru febreru marzu abril mayu juniu juliu agosto septiembre octubri <noise> noviembre diciembre yukuan kuu uchi uu taꞌan yoo cha kuvi kiso iin kuiya ta cha saꞌa‑ndi iin iin iin iin yoo van tyi iyo iin iin cha saꞌa‑ndi ta maa ñiyɨvɨ ñuo iyo viko sakaꞌnu‑chi iyo iin iin cha saꞌa‑chi tama iin iin ndaꞌa ñuu iyo iin iin cha sakaꞌnu‑chi iyo iin iin viko saꞌa‑chi ta cha kuu kuiya chaa tyi <noise> tandɨꞌɨ‑chi sakaꞌnu kuiya chaa tandɨꞌɨ‑chi chachi‑chi tandɨꞌɨ‑chi kusɨɨ‑chi tyi inka kuiya kuu nduchaa kuiya katyi‑chi ta yoꞌo sakaꞌnu‑chi kuiya chaa yukuan kuu yoo feb yoo yoo eneru ta <hesitation> ta saa saꞌa‑chi viko kuiya chaa ta cha saꞌa‑ka rayɨɨ ñuu‑ya tyi <hesitation> saꞌa‑ka ‑chi kaꞌan‑chi tyi chaꞌñi‑chi kuiya chaꞌñi‑chi kuiya chaꞌnu ta saꞌa‑chi sanducha‑chi kuiya katyi‑chi ta kichaꞌa sakaꞌa‑ndi chi nuu tatyi ka uchi uu ñuu sakaꞌa‑ndi chii nuu tatyi ta chaꞌñi‑chi kuiya chaa katyi‑chi kiuya chaꞌnu ta ndɨꞌvɨ‑chi inka kuiya chaa Ta <noise> iin iin cha iyo <noise> ñiyɨvɨ ñuu‑ndi tyi <hesitation> cha uchi uu ñuu chityi‑chi tyi nduu chaa yɨkɨ‑chi kaꞌan‑chi ta nasama‑chi nama‑chi nasama‑chi soo ndoo ñɨɨ‑chi nasama‑chi soo‑chi tyi inka kuiya kuu‑ndu chaa‑chi kaꞌan‑chi ta yukuan kuu cha saꞌa‑ndi ñuu‑ndi tyi nduchaa kuiya inka kuiya ta inka kuiya kuu cha ndɨkiꞌi‑ndi ta yukuan kuu cha kuvi iin yoo eneru iin kuiya chaa ta ñuu‑ndi yukuan kuu costumbre cha iyo‑ra tyi sakaꞌdɨ‑ra ka uchi uu ñuu tandɨꞌɨ‑chi sakaꞌa‑ndi ta ta chɨtɨ vala cha koyo cha kuaꞌan ta koyo sɨkɨ veꞌe ta koyo‑chi sɨkɨ veꞌe ta ñakuu kundya‑yo tuveꞌe saꞌa‑yo tyi kaꞌa loko kichun‑chi chii‑yo ta yukuan ña yoo‑ñi loko ndyaa tuveꞌe kuiya chaa tyi tyi ra‑yɨɨ ñuu‑ndi tuꞌva loko sakaꞌdɨ‑chi ta kaꞌa loko kikun‑yo vala yoꞌo kuiya chaa yukuan kuu cha saꞌa‑chi ñuu‑ndi ta <hesitation> ndya febreru iyo minuu viko sakaꞌnu‑ndi ñuu‑ndi yukuan nañi <hesitation> viko kuiꞌna kivo kuiꞌna kaꞌan‑chi viko <noise> kastrenda ta yoo yoo febreru van kuu yoo sakaꞌnu‑chi viko kuiꞌna <hesitation> ta viko kuiꞌna van kaꞌan‑chi tyi sakaꞌnu‑chi nakaꞌyɨ‑chi chii‑chi tyiꞌi‑chi ñɨɨ nuu‑chi kuaꞌa‑chi nakaꞌyɨ chii‑chii chiꞌin tuun ta chiꞌin pintura. Ta iyo‑chi yo'o kua'an tuku‑chi kuasɨkɨ‑chi kuu‑chi velu tyi kuu‑chi vela tyi kua'a cha‑sa'a‑chi ta kua'a cha‑sa'a‑chi ku'va kusɨɨ‑chi ta ka'nu sa'a‑chi viko, kuenda vitya sa'a‑chi viko kua'a xaan cha‑sa'a‑chi yoo febreru van tyi yo'o yoo kusɨɨ‑chi kuu iyo viko kui'na ta yo'o ra‑kuu xiñi van tyi ta'an‑chi ta'an‑chi sakachi‑ra ñiyɨvɨ ñuu ta'an‑chi ka'ñi‑ra hndɨvɨ ka'an maa‑chi matoma ka'an‑chi ta yo'o ta'an‑chi ka'ñi‑ra hndɨkɨ ta ku'va‑ra cha kachi ñiyɨvɨ ñuu ta sakachi‑ra kua'a ñɨvɨ sakachi‑ra ta iyo kɨvɨ tyi <noise> ndyo'o kana‑ra xita kana‑chi xita na kundyaka‑chi xita tyi kachi ñɨvɨ kuakuu kui'na tyi ñɨvɨ kuasɨkɨ tyi kuaku'va‑chi chakachi‑chi yukuan kuu yoo febreru ta iyo tuku nda'a ñuu li'i chikò‑ka inka viko cha kuu viko ndyoo sa'a‑chi ta maa inka ñuu ka'an‑chi tyoñu tyi <hesitation> sa'a‑chi viko koluna ka'an‑chi ka'nu sa'a‑chi viko van ta tɨcha'a‑chi chiko viko kua'an inka nda'a ñuu kua'an kuandye'e‑chi nu kuu ñuu nu iyo viko van tyi kuandyaka‑chi tyuma tyi kuandyaka‑chi kavetye ndye'e ta'an‑ñi maa‑chi chi‑chi ta sa'a‑chi viko viko ndyoo nañi kuluna van tyi yo'o saka'nu‑chi ndyoo van tyaa‑chi tyuma nuu ndyoo‑chi tyaa‑chi ita kua'an‑chi chaka‑chi ita chii‑chi. Kua'an‑chi chaka‑chi tyuma chi‑chi ta <hesitation> kusɨɨ‑chi tyi iyo viko ñuu‑chi ta nu ndɨ'ɨ yukuan sɨkɨ‑chi pelota, sakaná‑chi na ndɨ'ɨ sa'a maa‑chi ta nuu kua kua inka kɨvɨ chiko viko tɨcha'a‑chi ndɨ'ɨ tɨcha'a‑chi kusɨɨ‑chi ta inka kɨvɨ iyo iin kuatyi yoo‑ra chíñi yoo‑ra cha'a ña'a sɨ'ɨ‑ra inka kuatyi iyo kua'a‑ka tɨsɨ'ɨ kaña yukuan kuu iin viko sava'a‑ndi ñuu‑ndi ta yukuan chiko nu kuvi yoo febreru <noise> yoo febreru ta yukuan kuu viko sa'a‑ndi, ta kua'a‑ka ma cha‑sa'a‑chi yoo febreru soko kuvi ndye'e‑yo tyi yoo van kuu chasaka'nu‑ka maa‑chi viko kui'na viko kui'na kuasaka'nuka‑chi viko viko ka'nu‑ka kuu nuu‑chi tyi iin iin ña'a iin iin ra‑yɨɨ ndu‑chaa soo‑chi ndu‑chaa ndichan‑chi nducha ra‑yɨɨ kua'an‑ra kuandukutyiñu‑ra yoo‑ka kua'an‑ra kuandukutyiñu‑ra ta nducha‑ra ta sata‑ra soo ña'a sɨ'ɨ‑ra soo se'e‑ra tyi kuakichi‑ra viko ñuu kuakichi‑ra ta <noise> yukuan kuakusɨɨ‑ra soko satyiñu hnaka‑ra ta sakaya‑ra xu'un ta yoo marzu ta abril, abril kuu minu yoo yukuan ka'an‑yo viko ií <noise> viko ií ka'an maa‑yo pascua ta yukuan kuu kɨvɨ ichi'i se'e ndyoo katyi‑chi nuu ta yukuan kuu yoo ií ta ñakuvi ka'an‑chi tyi ñayoñi kuu satyiñu kɨvɨ van tyi. Ñakumi ndyoo chii‑yo kɨvɨ van tyi kɨvɨ ñaa tyi iyo kɨvɨ ñaa ta iyo kɨvɨ ií maku satyiñu‑yo katyi‑chi ta kɨvɨ ií van tyi <hesitation> cha iyo‑ndi ñuu‑ndi tyi ka'an ñɨvɨ cha'nu chii‑ndi tyi maku kachi‑ndi kuñu kuchi o kuñu hndɨkɨ o o ndɨvɨ kɨtɨ ndya tumi takuan kɨtɨ ndyaa ixi takuan tyi <noise> maku kachi‑ndi tyi kuakaña ixi ama‑ndi katyi‑chi ta cha‑chachika‑ndi yo'o viko kɨvɨ su'un van kuvi tyaka <hesitation> tyolo kua'a takuan ta cha‑sa'a‑chi tyi kua'an‑chi nduku‑chi tyolo yuvi <noise> nuu ndya'yu nduku‑chi tyolo ta kachi‑chi kɨvɨ ií ka'an‑chi tyi makuu kachi‑chi kuñu tyi maku kachi‑chi ndɨvɨ tyi maku kachi‑chi tyi kuakaña ixi ama‑chi ta yukuan kua'an‑chi nduku‑chi kɨtɨ iyo yuvi ta ma ndyo'o tyoo tye'e kɨtɨ iyo nuu ndya'yu ta sava'a‑chi la'yɨ sava'a‑chi la'yɨ ta tyi'i‑chi chii‑tɨ tichi o kua'an‑chi nduku‑chi kɨtɨ iyo yuvi ta ma ndyutun o <noise> takuan kua'an‑chi nduku‑chi <noise> ñasata‑chi ndya kua'an‑chi nduku‑chi chii‑tɨ ta <noise> sakasun‑chi o sakasun‑chi nuu chiyo ta ndɨ'ɨ ta sava'a‑chi la'yɨ‑tɨ ta yukuan chachi‑chi chii kuu kɨvɨ ií tyi ña‑kuvi kachi‑chi na ka inka tyi kuakaña ixi ama‑chi ka'an‑chi ta yukuan kuu cha‑chachika‑chi o yuva tuku yukuan kuu cha‑chachi ta ñaku kachi‑chi cha‑ìyo ixi ta ma hndɨkɨ o ta ma nandɨ'ɨ‑ka cha‑iyo ixi o kɨtɨ iyo tumi makuu kachi chii tyi kɨvɨ ií kuu. Yukuan kuu kɨvɨ suꞌun cha kuenda‑chi ta ñakuvi kachi‑chi <noise> ta suu‑ñi yoo tuku yukuan yoꞌo kuu kɨvɨ chaꞌdya‑chi kuꞌu yoo marzu ta abril yukuan kuu kɨvɨ chaꞌndya‑chi kuꞌu chaꞌndya kuꞌu tyi kuakɨꞌɨ itu‑chi kɨchaꞌa rayɨɨ satyiñu‑ra kichaꞌa nanduku‑ra maxityi‑ra kichaꞌa ndyeꞌe‑ra indya kuꞌu kuakandya‑ra iso kaa naa kuꞌu kua‑kandya‑ra iso kaa naa kuꞌu kuakaꞌndya‑ra intya chiin kua kɨꞌɨ‑ra cha naa mañika kɨꞌɨ itu tyi tuu naa tyiꞌt‑ra itu nuu cha chayaꞌa itu ña kañavaꞌa‑ka itu tyi iyo loko cha tyaꞌyu yɨꞌɨ loko tyiyaa yɨꞌɨ loko cha ñavaꞌa‑ka tu nakɨꞌɨ‑ra minuu chɨɨn cha mañi kɨꞌka‑ra uu uñi kumi kuiya yukuan vaꞌa kuakaña yoꞌo nɨñɨ ñaa tyaꞌyu loko kaña ta naꞌnu kaña ta yukun kuaꞌa‑ra kuakaꞌya‑ra yukuan ñiꞌi‑ra yoo marzu ta abril kɨchaꞌa satyiñu‑chi chaꞌndya‑chi kuꞌu tyi iyo yutun naꞌnu nuu kuraa‑chi iyo yutun naꞌnu ta yukuan kɨꞌɨ‑chi uu yoo‑ka iin yooka kɨꞌɨn‑chi satyiñu‑chi ta kuaꞌa‑ke chaꞌndya‑chi chaꞌa kuꞌu ta kuꞌa‑ra kuasa tyiñu‑ra yukuan ta rakuan satyiñu‑ra soko ñasɨꞌɨ tuku‑ra satyiñu tuku kee van tyi taꞌa‑chi kundyaka‑ke xita ndyaa nuu chiin kunu kunu chaꞌndya‑ra kuꞌu ta taꞌa‑chi cha kuandyaka‑ke xita kiso‑ke xita tya ta kuꞌun‑ke. Kɨso‑ke kalu kiso‑ke naa ndɨꞌɨ kiso maa‑ke ta kuꞌun ke tyi kachi‑chi nuu kuaꞌa‑chi tyi iyo ra‑yɨɨ ñatuu musu yɨꞌɨ chiꞌin‑ra maa‑ñi‑ra yɨꞌɨ ta taꞌa‑chi kuꞌun‑ra kuasatyiñu‑ra ta ta takuan kuaꞌan maa ñasɨꞌɨ‑ra kuandyaka‑ke cha kachi‑ra kuu kɨso‑ke leeke ikuu ndachata ke seꞌe‑ke ta kuaꞌan‑ke soko taꞌan‑chi kuꞌun‑ke tyi iin tyiñu kuu ta kuaꞌa‑ke <noise> yukuan ta yukuan kuu kɨvɨ yoꞌo chaꞌndya‑chi nuu kuakɨꞌɨ itu‑chi nuu kuakɨꞌɨ itu‑chi yukuan chaꞌndya‑chi ta ndɨꞌɨ chaꞌndya‑chi ta yukuan taa naityi‑chi iin vitya uu vitya naityi yoꞌo chiin naityi chiin <hesitation> kuaꞌa‑chi kua taꞌa‑chi tyaa‑chi ñuꞌu tyi tu matya‑chi ñuꞌu kuaxaan iñu kandya ta iyo yukun naꞌnu taꞌan‑chi tava‑chi nduku ta nuu yaꞌa cha ichaꞌmi‑chi taꞌan‑chi tava‑chi nduku ta nduku van xiko tuku‑chi o chaꞌmi maa‑chi <noise> ta yukuan ndɨꞌɨ ndɨꞌɨ tyiñu chiin saꞌa‑chi ndɨꞌɨ chaꞌmi‑chi sanduvii‑chi natɨꞌvɨ‑chi cha mañika kaꞌmika‑chi taꞌan‑chi natɨꞌvɨ‑chi yuu chiin‑chi tyi koto yaꞌa ñuꞌu saꞌa‑chi inka nuu kuraa inka ñiyɨvɨ ta yukuan kuaꞌa kuaꞌa tiempu satyiñu‑chi kuaꞌa kɨvɨ satyiñu‑chi tyi yoꞌo tyi ñiꞌi kaa <noise> yukuan ta yoo mayu cha ndatu‑chi savi tyi iyo kɨvɨ nachinu savi nuu uchi mayu nuu uchi iin nuu chaꞌun iin takuan iin iin kɨvɨ takuan nachinu savi. Ta iyo kɨvɨ va'a nachínu savi ta iyo kɨvɨ kuee nachínu savi ta ra‑chito tachi cha ndatu‑ra savi ta <hesitation> iyo ñɨvɨ tyi iyo savi ku nuu tyi'i‑chi katyi‑chi ta iyo tuku ra‑chito ka'a tyi ña‑va'a savi ku iin katyichi ta iyo‑chi ka'an‑chi tyi savi ku iin yokó ñu'un‑ñi ndukuita ka'an‑chi ta savi ku uu savi ku uñi savi ku kumi cha nduvichin ñu'un ta va'a ka'ndɨ itu katyi‑chi ta yukuan ña‑ki'in‑chi savi kuu iin tachi‑chi itu‑chi tyi ñakua‑kuu ku itu‑chi tyi yokó ñu'un‑ñi ndukuita ka'an‑chi van ñiñi loko <noise> satyiñu‑chi chi'in savi kuu kumi ta tachi‑chi tachi‑chi yo'o juniu ta juliu, yo'o juniu ya yo'o tu va'a ku'un savi yo'o yo yo'o mayu tachi‑chi yo'o juniu tu ña‑va'a kuun savi ña‑kuu savi mayu ta'an‑chi tachi‑chi ña juliu ta kɨvɨ kukué savi kunchi yukuan kuu yoo satyiñu‑chi ta yo ku yoo kuekue‑chi tachi‑chi ta yukuan kuu kɨvɨ satyiñu‑chi ta tachi‑chi yukuan kua'an‑chi tachi‑chi ña'á ndukuita‑chi kua'an‑chi tachi‑chi ra‑yɨɨ kua'an‑ra kuata‑chi‑ra kua'an‑ra kuatachi‑ra ta <noise> ndɨ'ɨ tachi‑ra ta tyi'i‑ra yúku o iyo tuku ra‑yɨɨ xi'na‑ka tyi'i‑ra yúku ta ndɨ'ɨ tachi‑ra tyi ka'an‑chi tyi tu natachi‑ra ta yɨ'ɨ na tachi‑ra ta tyi'i‑ra yúku kuatya'yu itu katyi‑chi ta iyo ra‑yɨɨ ji'na‑ka tachi‑ra ta tyi'i‑ra yúku o xi'na‑ka. <noise> yúku tyi'i‑ra ta tachi‑ra yukuan kuu cha‑sa'a‑ra ta ña'a tuku ñasɨ'ɨ‑ra kua'an‑chi kuandyaka‑chi xita nuu nuu ichatachi‑chi itu yɨ'ɨ maa‑chi kuenda vitya ta tu musu yɨ'ɨ chi'in‑chi yɨ'ɨ‑chi kuenda kuenda vitya yɨ'ɨ‑chi tachi‑chi <noise> ta ndɨ'ɨ ndɨ'ɨ ta natyi'i‑chi yúku kua'an‑chi tyi'i‑chi ndutyi cha'a itu ta ndutyi van ndyutyi cha tachi‑chi cha'a itu yukuan nañichi ndyityi kuiya iyo cha‑kuvi takuatyi ta iyo ndyityi cha‑kuvi tanañí ta maa ta maa itu iyo iyo itu na'a cha'an ta iyo itu <noise> yo'o yatyi‑ñi cha'an‑chi takuatyí ta tanañí katyi‑chi tyi iyo‑chi kuu nu nɨñɨ kuan nɨñɨ kuan van kuvi takuatyí ta nɨñɨ kuichin van kuvi tanañí tyi na'a‑ka cha'an‑chi ñasu‑ka nɨñɨ kuan ta iyo tuku nɨñɨ asu tuku nɨñɨ ndyaa ka'an‑chi tandɨ'ɨ nuu nɨñɨ van tachi ñɨvɨ ñuu‑ndi ta <noise> tyiñu van kuu tyiñu sa'a‑chi satyiñu‑chi iin kɨvɨ ta inka kɨvɨ kua'an‑chi ndyitatu‑chi kixi‑chi ve'e‑chi kua'an tuku‑chi kuasatyiñu‑chi ta yukuan ta takuan‑ñi yinda'a‑ra itu‑ra tyi itu van kɨ'vɨ yúku cha'a‑chi uñi ta'an ndoyo tichi yɨ'ɨtun <noise> tyi ta'an‑chi ndyo'o nuu lo'o‑tɨ kɨ'vɨ iin ndoyo kɨvɨ kɨ'vɨ‑tun <noise> soko nuu kua'an kuu lokò‑tun kɨ'vɨ inka ndoyo ta nuu kuakɨ'vɨ inka ndoyo nu cha‑yɨ'ɨ cha kuakundya isa‑tun kɨ'vɨ yúku inka ndoyo soko ñakuvi tyi'i‑chi yúku iso kaa‑ñi cha'a‑tun tyi iyo minu yúku cha kuenda <noise> cha kuvi <noise> kɨ'vɨ nuu <noise> kɨ'vɨ ñi‑tun ta iyo inka yúku cha kuvi kɨ'vɨ. Nuu li nu lo'o‑tun ta nuu kuakua'nu‑tun tyi yo'o ñɨvɨ ñuu‑ndi <noise> ñasatyiñu yúku tyi'i‑chi na yuku cha‑kiso loko‑tun takuan ña‑chatyiñu‑ka ñɨvɨ ñuu‑ndi tyi tyi chatyiñu‑chi yúku itya tu kuñu maka'ñi‑chi yo'o ndutyi yɨ'ɨ cha'a ityi yúku itya ña‑xaan loko‑chi ta ñasu‑ka inka yúku tyi xaan loko yúku ta ma yúku coloso na‑ka inka tyi cha'mi luku‑chi van ta yúku itya ka'a‑ndi tu'un va tyi ñacha'mi‑chi tyi ña‑xaan loko‑chi ta kuvi kɨ'ɨ‑chi tu yɨ'ɨ ndutyi yɨ'ɨ yɨkɨn tyi yɨkɨn van tyi tachi‑chi cha'a itu‑chi o sɨkɨ yuu tukuñu ma matya'yu yɨkɨn tu iin nu ndaa na tachio yɨkɨn tyi kuatya'yun ta yukuan tachi‑chi yu'u <noise> ndusu'lu yɨkɨn tyi na'nu yɨkɨn kuu ta yukuan ku cha‑sa'a ñɨvɨ ñuu‑ndi tachi‑chi yoo yoo ka'in tu'un van yoo juniu ta juliu <noise> yukuan kuu yoo tachi‑chi itu ta <noise> ta uu ta'an nuu itu tachi‑chi iin tachi‑chi tyi ta'an‑chi tachi‑chi cha yatyi‑ka kuu ta cha <noise> tanañí ka'in va ta takuatyí tyi yatyi‑ka chachi‑chi ndɨxɨ ndɨxɨ kuan tyi yatyi‑ka iyo‑chi ta ñɨvɨ cha ñatachin yatyi tuku <hesitation> takuatyí tyi kuñi se'e‑chi kachi‑chi inka nuu ñiyɨvɨ tyi naku cha iyo inka ve'e ñɨvɨ ta ve'e‑chi ñatu iyo ta yukuan kuu cha‑sa'a randyi'i iyo kɨvɨ tyi tu cha iyo ndɨxɨ inka nuu ñiyɨvɨ randyi'i kua'an‑chi ve'e ñiyɨvɨ kuñi‑chi kachi‑chi ta yukuan sutu randyi'i tachi‑chi asu iin yachin asu iin sava ndo nuñi. Takuatyi takuñu yatyi koo tyi <hesitation> nuñi kuan tyi cha kaꞌan‑chi liꞌi‑tun ña‑sukun‑tun ta yukuan saa saꞌa ñiyɨvɨ ñuu‑ndi ta kichaꞌa agosto <noise> kichaꞌa agosto ta yoou itu cha vaꞌa‑tun cha chaꞌnu‑tun cha yatyin cha iyo ndɨxɨ ta yukuan kichaꞌa chaꞌndya tuku‑chi inka tuku ndoyo kuꞌu <noise> ña tuu kɨvɨ ndɨtatu‑ch tyi cha chaꞌndya tuku‑chi inka ndoyo kuꞌu tyi taꞌan‑chi tachi‑chi ndutyi ndutyi liꞌi cha ña sukun loko chaꞌnu ta chaꞌndya‑chi kuꞌu iyoch iyo‑ra yɨndaꞌa uu uñi ndoo ndutyi iyo‑chi yɨndaꞌa asu ñaꞌa kuu‑chi soko oyo‑chi yɨndaꞌa uu ndoo ndutyi uñi ndoo ndutyi kumi ndoo iso kaa kuaꞌa kundye maa‑chi ta yukuan chaꞌya‑chi kuꞌu ta kɨchaꞌa tachi‑chi tachi‑chi ñaa ña tachi takuñu tachi‑chi itu tyi <hesitation> yoꞌo tyito‑ka tachi‑chi tyito‑ka ta maa iin too tachi‑chi ndutyi naku tyi yoꞌo ndutyi kuu‑tun ta kachi‑tun takuan yukuna uu uñi ndoo yɨꞌndaꞌa‑chi io‑chi yɨndaꞌa kumi ndo uꞌun ndoo ndutyi ta yukuan kuu cha saꞌa‑chi yukuan ta yoꞌo iin‑ñi kuaꞌa tuku kuaꞌan‑tuku ñaꞌa kua‑satyiñu‑chi tyaa‑chixita nuu naꞌa ñaꞌa ndukuita‑chi ka uꞌun ndukuita‑chi yoo ñaꞌa ndukuita‑chi ka kumi chachi yɨɨ‑chi xita ta kuaꞌan‑chi tyi iyo rayɨɨ tyi satyiñu‑chi ta. Chisoko‑chi satyiñu‑chi ta iyo rayɨɨ chachi‑ra xita ta kuaꞌan‑ra ta inka tuku ndoyo kuñi‑ra ka uchi ta yukuan kuu ñaꞌa ndɨꞌɨ ndyiko‑chi ta kuaꞌan‑chi kuandyaka‑chi xita kuandyaka‑chi xita nuu xɨꞌɨ‑ra ndɨꞌɨ ta kuanuꞌu tuku. Chi ndyaa veꞌe yukuan ta kuaꞌan tuku‑chi inka ndoyo kuasaꞌa tuku‑chi ndyayu ta nakɨꞌɨn tuku‑chi ndyayu‑chi ta kuaꞌan tuku‑chi kuandyaka‑chi xita kusama inka ndoyo kuandyaka tuuchi xita kusama‑chi inka ndoyo takuan‑ñi ndɨꞌɨ iin kɨvɨ takuan‑ñi iso ndyɨꞌɨ tyiñu‑ra naa ndɨꞌɨ tachi‑ra naa ndɨꞌɨ yukuan ta tucha kɨꞌvɨ ndyoo yuku chaꞌa ndutyi van cha ndoo tuku maa‑chi kuakuaꞌnu‑chi soko taꞌa‑chi tu iyo numa nuu ndutyi taꞌan‑chi kukɨꞌɨ‑chi numa nuu ndutyi‑chi oo yɨꞌɨ <noise> kuꞌu chaꞌa ndutyi‑chi taꞌa‑chi kuu tuꞌun‑chi naku tyi kuꞌva ña kua kuaꞌa taꞌvi kuaꞌnu ndutyi ta ña kuakuaꞌa‑chi taꞌvi koo ndityi yukuan ta cha saꞌa‑chi tyi taꞌn‑chi kuu kɨꞌɨ‑chi kuꞌu yɨꞌɨ chaꞌa ndutyi takuñu kuvi yaꞌa tatyi chaꞌa ndutyi ta kuvi kiso‑tun tuu maa kukiꞌin‑chi kuꞌu yukuan oo makukiꞌin‑to kuꞌu ñakuakuvi kuꞌvachi ndɨtyɨ ta ñakuakuu koo ita‑chi naku tyi suasatyaꞌyu kuꞌu‑van yoꞌo yoꞌo ita‑chi ta ndutyi yukuan ñiñi loko taꞌa‑chi kuꞌun‑yo kukiꞌin‑yo kuꞌu chaꞌa ndutyi ta taꞌan‑chi tama tyi uu ndoyo‑i yɨꞌɨ yuku chaꞌa ndutyi naku tyi ñakuu loko kɨꞌɨ <hesitation> yuku chaꞌa ndutyi tyi kuako‑yo ita‑tun yukuan ñiñi loko kiꞌi‑chi chiꞌin ndyaꞌa‑chi chiꞌin chiꞌin ndaꞌa‑chi tyi makuu kuꞌun‑chi chiꞌin maxityi tyi makuu kɨꞌvɨ maxityi chaꞌa chaꞌa ndutyi yukuan chaꞌan‑chi cha tuꞌun‑chi chiꞌi ndaꞌa‑chi ñimaa isoka kaꞌnu ndutyi‑chi soko. Taꞌa‑chi kukiꞌin‑chi chiꞌin ndaꞌa‑chi makuu kukiꞌi‑chi maxityi tyi makuvi tyi kuatyaꞌa‑ndya chaꞌa ndutyi‑chi ta ñaa tu cha vaꞌa loko tyi kuchaa ita‑tun ñakua kuu‑ka kiꞌi yuku tyi kuakaꞌñi‑chi ita tandɨꞌɨ ita kuako‑yo ta yukuan ñatyiꞌika‑chi yuku ta yukuan kuakɨꞌɨ‑chi chiꞌin ndaꞌa‑chi iyo‑chi tyi chiꞌin seé‑chi van cha kuakiꞌi‑chi iyo nuu iyo randɨꞌɨ kuaꞌa‑chi ta tyiꞌi‑chi randɨꞌɨ ta randɨꞌɨ kuaꞌan‑chi kuakɨꞌɨn‑chi tandɨꞌɨ kuꞌu liꞌi kuꞌu liꞌi kuꞌu liꞌi ta yukuan ndɨꞌɨ ndɨꞌɨ saꞌa‑chi asu iin iin vitya uu vitya yɨꞌɨ maa‑chi tu mañi maa‑chi kuu soko takuan satyiñu‑chi chiꞌin ndutyi yukuan kuu yoo agosto cha nuu tachi‑chi ndutyi ta septiempre chicha tandɨꞌɨ ndatyiñu‑chi soko octubre van kuvi kɨvɨ kɨvɨ santu kaꞌan‑chi tuꞌun nuu kichi ñiyɨvɨ kuu‑yo ndɨyɨ cha ichiꞌi tandɨꞌɨ ñiyɨvɨ kuuyo cha ichiꞌi kaꞌan‑chi savaꞌa‑chi viko santu tyi kuakichi ñiyɨvɨ kuu‑yo veꞌe‑yo katyi‑chi ta ta ñiyɨvɨ nuu‑yo kaꞌan‑chi tyi makuu satyiñu‑yo tyi kuaki‑chi ñiyɨvɨ kuu‑yo ta koto satyiñu‑chi saꞌao katyi‑chi tyixeꞌe‑chi isa‑chi ra‑yɨɨ maku kuꞌun‑ra chaꞌa kuꞌu tyi koto kuꞌun ndɨyɨ chiꞌin chaꞌa kuꞌu ta ndɨyɨ vachi ndyeꞌe‑chi veꞌe‑chi tatyeꞌe‑ñi loꞌo‑ñi kuaꞌa ta kuakunuꞌu tuku‑chi katyi‑chi yukuan kuu cha ñakuvi satyiñu ñaꞌa. Yoꞌo kɨvɨ viko santu yoo octure tyi yoo koto koto kuñu‑chi isa koto satyiñu‑chi katyi‑chi ta yuakun kuu cha saꞌa ñiyɨvɨ nuu‑yo tyi yukuan kuvi cha ndyikun‑yo cha kutuꞌva‑yo saꞌa ñiyɨvɨ chaꞌnu ta vasu kuaꞌan tuku yoo xindikuyo ta yoꞌo yukuan kaꞌan maa‑yo tyi nuu iin ndya yoo nuu iin ndya yoo <hesitation> noviembre kaꞌan‑chi tyi kaꞌan‑chi tyi yukuan kuu minuu kɨvɨ chaa <noise> cha yoꞌo ll lee xu kuiꞌna kaꞌan‑chi <hesitation> takuan kaꞌan maa ñiyɨvɨ nuu‑yo tyi iin lee cha ñaa chandutya lee inuu lee lee takuan kaꞌan‑chi lee cha ña ii kaꞌan‑chi ta inka kɨvɨ chaa lee vaꞌa kaꞌan‑chi tyi lee chandutya lee lee iku ii ta ichiꞌi ta yukuan kuakichi van kɨvɨ kuu uu kaꞌan‑chi yukuan ta kuakichi ñiyɨvɨ chaꞌnu kaꞌ‑chi tyi iyo iin iin iin iin kɨvɨ kichi‑chi sɨɨn sɨɨn kɨvɨ kichi‑chi katyi‑chi ta vachi ñiyɨvɨ <noise> chaꞌnu katyi‑chi vachi ñiyɨvɨ chaꞌnu tama maꞌa‑chi sutu‑chi taꞌan chaꞌnu‑chi ñiyɨvɨ chaꞌnu ta ichiꞌi yukuan kuu ñiyɨvɨ chaꞌnu kaꞌan‑chi <noise> ta inka tuku kɨvɨ kiꞌi‑chi kaꞌa‑chi chii‑ra ichiꞌi chiꞌin vala ra‑ichiꞌi chiꞌin yuu ra ichiꞌi chiꞌin karotye kaꞌan‑chi vachi‑chi vachi‑chi kɨvɨ nuu indɨꞌɨ katyi‑chi yukuan kutuꞌve saꞌa maꞌa chaꞌni tyi kaꞌan yoo maꞌa chaꞌni ta ichiꞌi‑ke ta kaꞌan‑ke tyi. Vityin kuakichi seꞌi katyi‑ke kiꞌin‑ke ndixi ta kiꞌin‑ke cerveza kiꞌin‑ke inu kiꞌin‑ke tandɨꞌɨ cha chaꞌmi‑ra o cha saꞌa‑ra chindyachika‑ra ñiyɨvɨ kiꞌin‑ke kutya‑ke nuu naa soko ñakutyaa‑ke nuu naa cha mika kuu‑ka kɨvɨ <noise> cha kuakichi ra‑ichiꞌi chiꞌin vala van tyi keyukuan kiꞌin‑ke tama kɨvɨ nuu ndɨꞌɨ ta kutyaa‑ke yɨxeꞌe vaꞌa saꞌa‑ke koto keꞌe inka‑chi katyi‑ke ta yukuan kuu ta kiꞌin‑ke kiꞌin‑ke, kuyuan ta kutyaa‑ke nuu naa‑ke tyi cha saꞌa‑chi tyi sanduvaꞌa‑chi naa‑chi kiꞌin‑chi kiꞌin‑chi ita kuan ta tyaa‑chi <noise> nuu‑chi tama kuñu saꞌa‑yo ñuu‑yo tyi saa tyaa‑chi naa‑chi savaꞌa‑chi paa savaꞌa‑chi paao yukuan tyi chinu chito maayo tukuñu chinu paa ñuuo tyi ñachachi‑yo paan paan paan ndɨvɨ o pan xaꞌan katyi‑yo cha‑chachika‑yo ñuuo tyi paan ndutya paan <noise> indyu ta paan yukuan tyi sama chinu‑chi maa ñachinu‑chi takuñu san chinu paan paan aya kaꞌan‑yo <noise> tyi paan ndutya yukuan sama chinu‑chi iin hono sama tyiꞌyo‑chi ta cha saꞌa‑chi tyi yoꞌo chiꞌin yuchan iya saꞌa‑chi suñi yuchan iya ndoo xuu kueta‑chi ta suñi yukuan natyiꞌi‑chi inka ndoyo ta suñi van sanandaa‑chi ta savaꞌa‑chi paan ta tyiꞌi‑chi ndutya‑ñi ta azuca‑ñi yukuan kuu cha saꞌa‑chi ta iyo ñiyɨvɨ tyaa‑chi minuu uu taꞌan tunu kuaꞌa‑chi uu taꞌan ta yukuan kuu cha saꞌa‑chi ta ndatu‑chi ndɨyɨ‑chi ta naa ndɨꞌɨ kɨvɨ ta kuaꞌan‑chi. Soo cha saꞌa ñiyɨvɨ nuu‑ndi tyi chachika‑chi suvi viko santu tandɨꞌɨ kɨvɨ iyo suvi tandɨꞌɨ kɨvɨ iyo suvi maa maa suvi ñasaꞌaka‑chi inka nuu ndyayu inka nuu cha kachi‑yo nuu‑ñi suvi kuu cha iyo veꞌe‑chi nuu‑ñi suvi kuu cha kuanañiꞌyo veꞌe‑chi tu yoo na kuꞌun‑yo veꞌe‑chi ñatuu inka cha iyo nuu‑ñi suvi iyo suvi tandɨꞌɨ kɨvɨ ndɨkaa uꞌun kɨvɨ ndɨka kumi kɨvɨ <hesitation> yukuan kuu cha iyo saꞌa‑chi yukuan kuu cha saꞌa‑chi ta <noise> yukuan kuu cha chachi‑chi ñasatyiꞌyo‑chi inka katyi‑yo saꞌa‑chi kuñu ndɨkɨ o saꞌa‑chi ñaꞌñi‑ka cha saꞌa‑chi iyo tuku‑chi chaꞌñi kuchi soko cha chachi‑ka maa‑chi kuu ndɨvɨ cha iyo‑ka kuu ndɨvɨ ta yukuan kuvi yoo octubre kɨvɨ iyo viko santu kaꞌa‑yo viko ndɨyɨ ta yukuan kuandɨꞌɨ ta kuanandyaka‑chi ndɨyɨ nuu ñaña ndatu‑chi kundyaa ndɨyɨ‑van ta ma iin vitya‑ka veꞌe‑chi ta ndɨꞌɨ ta nakiꞌi‑chi ita kuan kiꞌin‑chi ityi kuaꞌa‑chi chakin‑chi ita kuan van ityi chanakiꞌin tuku‑chi ndɨyɨ kuanandyaka‑chi ndya nuu ñaña kaꞌan‑chi yukuan ta kɨꞌɨn‑chi ita kuan va ndɨꞌɨ kaña‑chi ta kutyaa‑chi sɨkɨ ñaña ndɨyɨ van ta ndɨꞌɨ ndɨyɨ chanandyaka‑chi nuu ñaña katyi‑chi yukuan kuu kɨvɨ viko viko santu ta <hesitation> noviempre ta diciembre. Bueno yoꞌo noviembre cha kuaꞌan iin viko viko sakaꞌnu ñiyɨvɨ nuu‑ndi viko kaꞌnu viko oko kaꞌan‑chi yukuan sakaꞌnu‑chi kaꞌnu viko saꞌa‑chi kaꞌnu viko saꞌa‑chi ta yukuan kuvi viko kaꞌnu cha saꞌa maa‑chi chinu xindɨkɨ nandɨꞌɨ saꞌa maa‑chi nandɨꞌɨ saꞌa maa‑chi ta kaꞌnu viko saꞌa‑chi ta utaꞌan‑ka yoo‑van nuu ndɨꞌɨ yoo van yukuan kuu kɨvɨ nakiꞌin vaꞌa‑chi niñɨ‑chi cha itachi‑chi taꞌan yoo cha ikuu‑chataka nakiꞌin vaꞌa‑chi niñɨ‑chi yoo‑chi ita‑chi soko nakiꞌin vaꞌa‑chi tu ña itachi‑ tuku‑chi soko kuaꞌan‑chi kuu‑chi musu inka ñiyɨvɨ ta tyaꞌvi ñiyɨvɨ chii‑chi ta tu tachi‑chi soko taꞌan‑chi satyiñu‑chi tyi tyiñu maa‑chi tyi iꞌya yatyi loko kɨꞌvɨ ndɨkɨ yatyi loko kɨꞌvɨ‑tɨ ta tu makuu yatyi‑chi nakiꞌin‑chi niñɨ‑chi kuakachi ndɨkɨ niñɨ‑chi ta kuaka‑chi kɨtɨ xaan niñi‑chi ta ñiyɨvɨ kuu stoꞌo ndɨkɨ van ñiyɨvɨ van ñakuaꞌa‑chi van ña kuanakuꞌva‑chi ta yukuan kuu stoꞌo niñɨ van taꞌan‑chi nakiꞌi‑chi cha yatyi‑ka tyi ñimaa yutya ta ñimaa kui loꞌo‑ka soo taꞌan‑chi kaꞌnu‑chi ta yukuan kuvi nakɨꞌɨ‑chi cha itachi‑chi niñɨ‑chi ndɨꞌɨ nakaꞌnu‑chi nuu kura‑ña nuu kura‑chi ta kunandyaka‑chi ndya veꞌe‑chi ta ndɨꞌɨ ta kuaꞌan‑chi ndya veꞌe‑chi ta kuu sakoyo‑chi ndya veꞌe‑chi sakoyo‑chi ndya veꞌe‑chi satyiñu‑chi. Ta mañi maa‑chi satyiñu ñanduka inka musu tyi iyo‑chi ñatu xu'un‑chi iyo‑chi ñatu ta mañi maa‑chi satyiñu ta nandɨ'ɨ natyiva'a‑chi ta iyo tuku ñɨvɨ ta'a chakuna'a tyi vityin ma tɨndañi‑ka chatyiñu‑chi ña chatyiñuka‑chi na ka inka iyo‑chi chatyiñu kaa tyi'i‑chi nuñi‑chi tampu na'nu ta chakuna'a tyi ka'an‑chi tyi iyo yáka‑chi na'nu yáka‑chi iyo tandɨ'ɨ‑ka ñama tyiva'a‑chi soko vityin sama sa'a‑chi sama ndukó sama ñasu‑ka tukuñu iyo‑chi chakuna'a iyo vityin sama iyo vityin vityin natyi'i‑chi tɨnda nuñi‑chi ta tyi'i‑chi yúku natyiva'a‑chi cha‑kuakachi‑chi ndɨka iin ndɨka iin ka'ñi ta tyi ñuu‑ndi i'ya tyi sama loko iyo ñuu‑ndi tyi sava sava ñu'un ñuu ya kuvi kɨ'ɨ itu ta sava ñu'un ñuu‑ya maku kɨ'ɨ itu ta ma vityin nakatyi‑yo tyi ityi inka chiyo yuvi ka'nu kua'an itu ta inka tuku vityin inka tuku kuiya cha vachi inka tuku‑chi inka tuku chiyo yu'u yuvi ka'nu tañi ku'va kundye‑chi kɨnda'a‑chi kɨtɨ saná‑chi kumi‑chi chii‑tɨ koo nu kachi‑tɨ tyi kɨ'ɨ‑tɨ iyo ñuu i'ya tyi tichi ñuu ndyachika‑tɨ ña yɨ'ɨ‑tɨ tichi kurá o kumi‑chi chii‑tɨ iya ndyachika maa‑tɨ iso kaa kuñi‑tɨ ta kua'an maa‑tɨ tuve'e ñɨvɨ iso kaa kuñi‑tɨ ñaku kɨ'ɨ itu ñiyɨvɨ tandɨ'ɨ kɨvɨ tyi iyo‑ñi kɨvɨ kuu kɨ'ɨ itu‑chi ta'a uu kuiya ta'an uu kuiya iin iin iin iin ñuu‑chi iin iin iin iin yu'u yu yu yu'u ndutya kuvi kundasɨ ta ya ma ya'a hndɨkɨ ta yukuan ta'an uu kuiya. Ta'an‑chi tachi iin iin nda'a ñuu iyo iin iin ñuu tañi kua'a kuu nutya maa ra‑kutyiñu tañi kua'a kuu tachi‑chi tañi kua'a kuvi matachi‑chi tañi ku'va kuvi yukuan kuu cha‑iyo ñuu‑ndi ta makuu tachi‑ndi ta'an ta'an kuiya ta'a uu kuiya ta'an‑chi tachi‑ndi yukuan ta'an‑chi naki'in va'a‑chi nuñi‑chi tuñu matɨ́vɨ natyiva'a‑chi yúku ta yukuan kuu cha‑sa'a‑ndi ta nundɨ'ɨ nundɨ'ɨ sakoyo‑chi nɨñɨ‑chi o naki'in va'a‑chi nɨñɨ‑chi ta kua'an‑chi kuatava tuku‑chi ndutyi‑chi tu iyo ndutyi‑chi kua'an‑chi kuatava‑chi ndutyi‑chi ndɨ'ɨ tava‑chi ta tyɨyuku monton‑chi ta sand sandu pelota‑chi ndutyi ta ndɨ'ɨ ta kua'an‑chi kuakáñi‑chi kuakáñi‑chi ndutyi ndɨ ta ndɨ ta tyaa‑chi iin yavi tichi nu ñu'un tyi tichi yavi van vakɨ'ɨ ndutyi ta ndɨ'ɨ ta yukuan yo'o chasɨ‑chi tɨkatyi chata ndyityi tuñu mandava ndutyi inka chiyo chasɨ‑chi chasɨ‑chi <noise> chasɨ‑chi tɨkatyi tandɨ'ɨ ta ki'in‑chi iin yutun kañi ta cha'a‑chi chata chata ndyityi yukuan ta tandɨ'ɨ ndyityi van ndɨka naku tyi ta hɨnaka ta'an‑chi kɨ naityi ndyityi tɨ ta ndyityi van ndɨka‑chi ta nd kicha'a koyo ndutyi ta iin‑ñi tichi yavi nu tyaa‑chi yavi yukuan kuakɨ'vɨ ndutyi tu kuñu makutya‑chi inka chiyo yukuan ta naki'in va'a‑chi ndutyi‑chi yinda'a va'a‑chi ta ñasiko loko‑chi tyi yo'o suu‑ñi van chachi‑chi yukuan kuu chatyaku‑chi ta cha‑sa'a‑chi tyi iyo‑chi xiko‑chi soko ya'vi xiko‑chi nuu uñi siendu sava. Kumi siendu cha xiko‑chi iin ndo ndyutyi yukuan kuu cha xiko‑chi ndutyi van soko iyo‑chi ñaxiko‑chi iin nda'a‑ñi naku tyi yukuan kuu chatyaku‑chi yukuan kuu cha chakuako chi'in‑chi yatyin ii uu kuiya yukuan kuu cha‑kuakachi‑chi ta yukuan ñaxiko‑chi ta yukuan kuu tañi iin kuiya chatyiñu‑ndi yukuan kuu iin kuiya cha iyo. <noise>